in nakai paat ke mangin kahet guna to toae tena. Kame nin nahuenu naka ke mangin kahet guna. Mes naka in gu. Okei, tin gu ih, kame nin nasah ke mangin kahet sin guana in gu. Mes naka ke mangin kahet sin gana in gu, kain to kaltsa tsiah. Boak puno mes o kain kato nahen na pinipo, konsen nin pemeli tsin klen. Kani poat no karisiek mai nakai ih, no ken nuku riba numa teno, tsiah. Kain ni eh mes naka pat ke mangin kahet sin guana in gu. Kan ka te youh, tin gu as, sep guana in moni. Kahet puguna in gu bena hahon gue youh, sep guana in moni. Kain poat ena nid gun nasah, tse na mangin gun nasah nahen tin numa, na hahon guin gu, sep guanai moni. Mes as nakai paat ke mangin kahet sin gua nai gu, mei punin habinit, tse no sep no toae tutu tin habinit, tou na tsimou gun habinit, bai naroot tsi nabanan kato on boak on, mei sai na siek puguba na habinit tin saha pan, siek gubai habinit e ih poit numa. Nu guba tin numa tena in habinit, in gu. Yi mes nakai raeh ke mangin kahet mengua nai gu. Mes naka as in raeh ke sep guana tin gu, hahuos nena poat poat in mes temen tin pemeli tsi tin klen mat on mei sai na siek puri bamen in gu tin saha pan- ai saha pan, men nu ku riba eh tin numa temen, men natung oku dibae gu, ke to ma men. Mes naka as in paat ke mangin kahet mes guna to toae tena, in- in kus. Kus to toae tena mangin kahet mes guna. To toae tena, kus yus guna yus guna poat emen nao men natu. Kus tena eh numa, tin bong pupup nemen poit e men nao men natu. Yi mes nakai raeh ke mangin ke mangin kahet men guanai kus. Kus tena, poat emen nao men tin bong, men na bit men in kore, mei ken e kinan oku puh tse mei ken e puuh oku puh in kore. Poat e puuh puno nuh eyouh, buk on. Be men nate omen, kore. Tokui temen, men torch kapu oku petas omen. Saha pan e gum onai kore ih. Tokui pea mes tin kus, ke mangin kahet sin gana in kus. Mes in poat be men nao men tin bit. Harut mumeh in kore, mei a napean ka ka ai kopu. Men mu hois oku panas in kus i ih. Rut puin kore, bein kus i ih namot nin kore. <noise> Yi mes nakai paat mes ke mangin kahet sin gana in kus. Kus tena kei kahet ina, me nunu as irun. Mes in poat berun na bit mendie youh natu. Bit bo yarun kana pinipo. Nao rih berun na soot orih. Mes in poat be run na bit mendie youh, natu. Bit bo yarun kana pinipo. Nao rih berun na soot orih. Aih, mu nu mes mu meh kore mes in para, sasan purun o kore. Berun hate die run, "Mes in kore nen ke nume men, mei pue men kinan mu me youh, kus kinan me youh, buk me youh be men nate sahis omen in kore." Nu men na torch be men e torch sahis mes men i kore yu nen. Poat ina soot purun katuun ri barah mes me run. Kui din tea, sak din kanihen haso die run Kainkain naka. Poat i hen purun, mei tagisan purun in kus i ih. Poat i hen purun, run di haka as pa biskit tin kus, mun kanihen in kus, mun tea in kus bein kus hen as mene run. Mas mes mei run in kus i ih, mas mes mei run in kus ih. hot orimeh. Soat tun as i merun in kus i ih berun me hapo die youh numa. Berun hate orih, "Aih, kus teno raeh mes on. Hainpan mes, mane o mu meh, kato sin pume eh." Bai na, "Raeh on, mei naka t youh." Mes naka as in paat, ke mangin kahet mengua na in kus, kain soh puguna tin bong, soh mat mes puguna tin bong, mei ken e hasogohan puna, kus i ih hasogohan nin na sah ke me soot on, na katuun tsi na sah in gu ke soot on. Poat e buk puno nuh, ne kanat o gun, torch o gun, kain buk punonuh nakatuun torch guna, "Puah! Hamunisin ba ih hare ne me raon pore meh," kain i eh. Hatetot ne na mes nakatuun soot on, tsi nasah kao na ih. Yi mes naka in poat mes ke mangin kahet mengua na in kus. Mes in poat men mu na natu. Kus as i ih <noise> mei ken e na pu natu, mei tuan e na pu natu be na sosoh oku on. Poat e men nao men natu, poat ena nao gun tin tokui eh, tokui te youh beis oku petas nin na harereh tin nokui. Na on piet no konong kain i eh ke nen haome no kokou. Mes in poat men mu na be youh buk nin konong. Mes oku as in poat <noise> ke nu yamen in konong nahen tin nokui. Men mu nah bein kus buk on, buk o panas, buk, buk, buk, nasa pan ke buk nin ku i ih Ye rangat pose poit punai na, sa pan ke buk nin kus i ih. Nao gunah, kao hamunisin hate e na, ku mea hapan, "Hoih, noma na tsek in kus inen." Hate ne na, "Na tsek in kus i nen. Mes naka yu nen buk nonuh," yi hate punai youh. Hamunisin na on be na kinan on, "Aih, in konong, konong yu ih, kus e buk nin konong." Nao gun kinan gui konong, bai na, "Puoh! Konong i ih noh petas ona. Ya pan nu sin pugua nai youh." Kobei narout yu eh i hon, kobe i sianoh pui narout, bei kus ih na sp nin konong i ih. Mei nate pumen olsem keani tin konong i ih tus hakap o punis tin na rout. Kao men, nu manas gun pa roi be na kon nono gun. Kon puna, bein konong i ih, mea noh puh. Bai na, "Hou punonuh." Hamusin hate nena, "Konog i nen mas tus on, becos narout hon onah, punis on o keani te youh e. Be youh hate ne na, sek nah, mei tuan noh punouh. Sek nah beno sanak harut oku me youh. Kus be ih ka on, tsia na bein kus i kot i. Sek amanas ogu nah, sek ogu nah, toon hanon kuru gun, peko amanas gun pa kanan roi, peko gun kanan roi, sosok amanas gun in konong, sosok o gun be youh hakurap oku on. Bai na hate gue youh, "Aih, manon, mei ken e noh puh." Bai na nu gun pa roi bai na kerabi tun amanas gue youh. Kerabi punai youh bain konong rut hamanas on hapu noh kobe mei ah keani tus bai youh ruut on. Rut pu nen kopu, bai youh tou tsia on bain kus kot amanas ne youh. Hahou amanas omen, hou omen, men mu mas mes becos te hen petas dai konong. Men nao mu nah, namot amanas muin konong. Nao mu nah soat munai youh na huhu manas men e youh, huhu men, hamunisin hate nena, "Pah! be nit kame hakap dinai habinit. Konong i ih hen mendi ba nit pa tapiok i ih kai huhu dinit." Huhu men, hen hakap o men masun amanas. Men men mu rakak petas, men mu hen hakap be men rarak omen, bai na rangat petas gun hamunisin i ih, "Bai yah petas kuo kapu dibai youh pan konong." Mei yah, siek omen, nokui as eh mei kame puh pan gorgoras, tsipan ka nu yamen o kuo. "Ya petas na nu ribah." Be na hate gue youh, "No petas na nu bo mai nit o kuo numa." Be youh, "Ya mes, numa tun." "Mei a bah, enen oku kuo, kopu." Be youh na manas o nah, na koup me tsi kuo, kuo men. Hasagohan hanon mes in mason. Pa konong kei hap i men haso yamen in kus. Be men hate mui kus, "Hainpan mes sep punao konong i ih." Hen pui kus i ih, be men kame sai men o kao totot, men ma na bit. Mei ah, gum hahanos pumen in bong a sep e men, bei narout e hon on. Be na hate gue hamunisin, "Mei tas ah, ta hot petas o nit, mei sai ken na punit natu." Be men hot amans o mu meh. Youh mes nakai raeh ke kinan guna tin kus, kahet punai kus. Kui hanon mes, mei a mes in poat, poat emen sep men kain ka ih, mei a mes in poat ka tsia bo yuh men. Poat ena ngo gun, youh as nameh. Pup oku petas saha pan na puguna. So, kus mes nakai paat mes ke mangin kahet guna, kao na numa, in kus. Kus tena kus mes in raeh, poat ena na as ogun tin saha pan na puguna, pup ne na. Poat emen ngo as men kao kus, poat eyouh nao meh, mei mes ah mamangin puh o kao kus ra me ka hangum me youh poat eyouh ka on, soh punonuh. Piet oku petas nonuh yu nen. Ai men mu kinan eyouh ai men, "Aih, kus i ih kato hanon mes on. Tin bong as, poat emen soh omen, lukaut hanon mes ne nit. ﻿Sakain naka ke kinan nonuh, buk neyouh tin bong. Yi mes nakai raeh ke mangin kahet sin guana in kus. Kus tena kus mes in raeh. Mes in poat be men na as omen natu be men na nao men tin bue. Men mu hot meh, kus i ih mei soot puh. Be na totot o panas ogun, "Aih, hangis o pan me soot ori bain kus i ih. Kao men tin bong, mei soot puh. Men gugum hahanos panas men eyouh. Nu guo torch bai na tataan ogun natu. Siek ogun- siek ogun mei sep punai youh bai na hot poit ogumeh. Nao gumeh me soh ogun, tin bobong kanat ogun, nao gun na tsek ogun, in kus soh on. Be na nate gun, kus i ih soot onai bong. Nao gumeh tsimou gun tsi kanihen hahen yanai youh. Hahen gue youh, kus i hen on, besu haome as meh. Kanihen ke haso yanai youh, hakap mes yuh. Nao gumeh hate guo papean, "Kus ke kari hahan na nit i bong, soot sioung hakap omeh, kao ne eh numa. Papean hate die na, "Kus i nen nate on, mei ken e tayia puh. Nate sin nin pan ke na sin omiouh. So, mes nakai raeh kinan yana tin kus tena. Yu eh ke tutuut hakap guna na.